أكبر مشكلة اليوم تواجه العالم، إهي مشكلة التغيرات المناخية؛ لأن تأثيرها على البيئة ممكن إنه يكون كارثي، وإهي تحتاج للتعاون الدولي علشان نجدر نواجهها، نتغلب عليها.